විවාහ මංගල්‍යයක් සඳහා <hesitation> අයවැයක් හදාගද්දී <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම අපි තීරණය කර ගන්න ඕනේ <hesitation> මේ විවාහ මංගල්‍යයට <hesitation> අපිට අවශ්‍යම දේවල් මොනාද කියලා. අපිට ඡායාරූප ගැනීම් <hesitation> ඒ වගේම වීඩියෝ ගත කිරීම් අවශ්‍ය නැත්නම් <hesitation> ඒවට යන වියදම කපා හරින්න පුළුවන් <hesitation> මොකද <hesitation> සමහර අය <hesitation> ඒ වගේ මතක සටහන් වලට ලොකුවට අවධානය දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ට ඕනම දේවල් තීරණය කරගෙන <hesitation> තමන් කැමති <hesitation> එළියේ ගන්න විවාහ උත්සවයකට ද <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් ඇතුලේ ගන්න විවාහ උත්සවයකටද කියල තීරණය කරලා <hesitation> අපිට ඒ හෝටලය නැත්නම් <hesitation> ඒ <hesitation> එළිය ස්ථානය <hesitation> ඇනවුම් කරලා තියන්න පුළුවන්. කලින් ඒක ඔවුන්ට දැනුම් දුන්නට පස්සේ <hesitation> අපිට ඒවට යන වියදම් <hesitation> සටහන් කර ගන්න පුළුවන්. හෝටලයට තමයි බොහෝ විට <hesitation> ලොකු මුදලක් යන්නේ. ඒ වගේම රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙකුට ශිල්පිනියකට යන මුදල් අහලා <hesitation> ඒවත් සටහන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවාහ <hesitation> මංගල ඇඳුම් වලට <hesitation> මනමාලියට සහ මනමාලයට යන ඇඳුම් වලට යන වියදම් <hesitation> අපිට ඒවා අහලත් සටහන් කරගන්න පුලුවන්. ඒ විදියට අපිට <hesitation> අයවැයක් හදාගන්න පුළුවන්.